Wojere e huutinira e noppi muuɗum ngam nana, ngam yeeto, ngam hettindoo. <hesitation> E ɗi kadi naftira ɗum ɗi kolla suno, ɗi kolla seyo, e ko nanndi e noon.